کله چې د پولیسو د موټر غږ او ځلېدونکې اشارې وینم یو ډول وېره احساسوم. زه تل د پولیسو په لیدو احساس کوم چې هرو مرو کومه پېښه شوې. تل داسې نه وي. پولیس په ټولنه کې نظم را ولي خو زما په ذهن کې اوس همدا احساس حک شوی. د پولیسو او امبولانس دواړو آوازونه ماته د خطر علامه ښکاري.